Io maa nuun queso axiinina naaxee daava'ade naaxeé daava'aña ko nani quesillo io queso ja tnaai'ini adaaña kuqueso vita queso ja ji'aa kuqueso ja yuui'inina adaaña ja kajna.